نفضل نخلي اسمي الحالي مهما كان جميل ولا مش لا، لأنو يمثلني و عليه قصص و تاريخ، الإسم يصبح جزء من الإنسان جزء من هويتو، الهويه متاع الواحد ونخمن <hesitation> إنه فيه قيمه في إنك تحتفظ بيه لأنو يمثلك إنت شخصيا، لأنو يحملك إنت شخصيا، يحمل معاني ياسر ليك.